الله فكرة مغرية، بس بصراحة ما نظنش نمشي عام كامل سفر باش نقعد أيام، بس وتحس مغامرة كبيرة وتعب واجد، فوق هذا البعد على الأهل والأصحاب صعب، مين يضمن إن الرحلة حتكون آمنة مئة في المئة، صحيح المريخ تجربة جديدة، لكن يمكن نستنى من تطورالرحلات وتصير أسهل، وقتها فكر جديات نمشي.